عندي معلومات كافية عن المجال اللي أنا داخلة فيه وواخدة شهادات كتير بالمعلومات الل عندي ، وكمان عندي مهارة التكيف ، وبقدر أتكيف تحت أي ظرف كأنه موجود وعندي مهارة حل المشكلات لو في مشكلة بتعاني منها الشغل دلوقتي أقدر إني ألاقي حلول مناسبة لحل المشكلة